Mëdyëbë jedun joxë je'e jedun siemprem jejpë ji'i da'a met's semana tu'u semana da'a y mëdyëbë dun të chyamnë jet's dun pakya put'spë o map'pë.